Ta umana palanga nina pi, da, da, da use tara lama ure, nam a pel, pel papalum una ure, <hesitation> a pinapara, nam di vungue ra lama, di tak guve ra lama, di kapaia uro nagunan di <hesitation> di di di govue ra palina di kaie. Di kaie di pur pa ra pinapara me di vungia tara ubu. A punupur bula i vorogop uka dari nam ra pinapara. Di ka pa ra lama bula di kaie ma di pur ra punupur me. <hesitation> Tikana ngala na magit bula, ure tikana magit na da la paitia ati ra balanagunan ma ra pui bula a tarai ure ra ku. Ure ku, i da vungu varike ta tepel lama tana. <hesitation> A lama ure kurakura mana varkukul, ba a ku ure kai ra tarai dia paitia pi dia iania. Nam di kague ra lama di puria ma di cook na ra ku tana. A nigir bula di la, di la, di la kape bule ra lama, di use ta ra lama bula ure ra nigir. Di keguve bula, di pur ra nigir me, di igiria. Tikana magit bula a lama di, di, di, di an di paitia me ure ra viara. Di viara ra lama. Tele da tutun na vudu ba sugapu ba tapiok. Tunia, ona ure ra kiake una tunia nam u kapa ra alama una puaria ma una ienia, una viara me aira tano sigapu ba vudu ba a tapiok. A mutuaina nivura. A nivura ure ra ngalana lama ni vanarikai di pul guve, pul guve diat, <hesitation> di, di iripia, di iripa ia di vungia tara pal na paiaman, di paiamania tana, io i mau di vunguve tara mana bek ba rat di ivure uro ra mana pal na kunukul.